جرمن ترکیبہٕ چھِ روٹی، آلو، تہٕ ماز، خاص طور پٲٹھۍ سورٕ ماز سۭتۍ سۭتۍ واریاہ سبز یتھ کٔنۍ گوبھی تہٕ کیل پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ توجہ مرکوز کران۔ کیک، کافی تہٕ بیئر چھِ سٲری جرمن کھٮ۪نَن ہٕنٛدۍ انتہٲئی مشہوٗر عنصر -